Asosan <hesitation> arganik sabzavotlar qimmatroq bo'ladi sababi ba'zi odamlar ularni sog'liq uchun foydaliroq deb hisoblashadi. Shuning uchun ular yuqori narxlarda sotiladi.